بقولها أنا چديد لهنا وما نعرفش وين أقرب مركز شرطة اه من وين من اليمين والا ماليسار نمشي ولا نطلع في الطويل ما فهمتش كيفاش نمشي اه تنچم توريني أمان كيفاشا فينا ثنيا باللي فين هي فين هي ثنية لمينة ولا اليسار مازلت متشكة أنا بين نمشي قدام ولا نمشي عاليمين ولا كيفاش نمشي.